Russian sagale ishin birria ammo thaa lila ghudio thaa national kabsaa bekhen eee pelmenia yedheni pelmenin fonn wolkas jijirthu aminen akaa paster faa wolkas dhadhareni sunin akas yedheni palmenia yedheni tokinen ee soliakhaaa yedheni schair oscroach car starjioni russian bust yedheni colodhes yedheni tokinen bliniiii